Pues jue da'a ya, naxë yë yanë, nax yok tëchkëyok tubë oyk taxpë o pë kaj este jadun dun nyëkë i'ityë madyu pues y jadunt's ya mëdyëk mayow manäx t'sachpëk onyëxut'snë.